أفضل كتاب قريته هو كان عن التنمية الزاتية والتنمية الشخصية بحيث تنمي مهاراتك وتنمي حالك وتنمي شخصيتك، وهو كنه في تطوير لزاتك وتطور زاتك وتعرف كيف كنت زمان وكيف توة يعني تعرف كيف أنت كنت ضعيف مكنتش تواجه الحياة بالصعوبة بالسهولة بكل حاجة، وهذا طبعاً كتاب مميز وجميل.